Kachan tenen tuan, sinema en durin, mu diket tekan lau buk felvet toa, ma se akal kan kal madar kar kad velma in. <hesitation> Kati kakal let hei don lau avangin, kakensel angaysia, kava phone nga kava shiltutu, kanuhi adam lau thota, dam doi inashway kangaysia. Kalau kal velaume ang atan dukan tung tetu ma midangan om lawa, kima en kasyway angaysia, motorer haiar topakal, tekakal ngai don sia, katlai, katlai tekap tung nen dam doi. Inentir tung nen kan, dam doi lete ngai nga atnua, <hesitation> tes dur velmin pek tuan, katlai don sia, tu vang tuan, kalau kalelaume ang kati anga, min syetiam durin, ngaidam tekavadil anga, atan du, ama nipo tung tetam lau nanana khatu. Min lau syetiam velutuk don ane, tu vang tuan, <hesitation> tiang ngai hi tuan, tiang telaka, <hesitation> di felker ngai lawin, nu tekak ngai poy mo zo kachaa, tu vang tuan tiang hi tu soy hupur lau turini.